Ndabbawa boosaru jei mi buri yiduki kanjum bosayel peskuturum baleejum ngam kanjum do don voowa himbe masin nden to voowi ma lattan bana sobaajo ma on tokkan wodugo hunndeeji duddum be makko.